ا بصراحة زراعة الحدائق هذه الموهبة عندي أحب النباتات أحب الورود ، عندي بعض النباتات في حديقتي، <hesitation> نعناع ،ريحان، شئ أزرعهم عشان أستخدمهم في الطبخ. أزرع بعض الورود البسيطه اللي تطفي جمال للحدائق <noise> أحيانا أتعلم من الأهل الأصدقاء كيف أعتني بانباتات أحاول إني <noise> أعتني بهم قدر المستطاع تهدي النفس وتهذب النفس ، و <hesitation> تخلي البيت أجمل ما- ماني ظريع فيه يعني.